Unë nuk kom pas asni kafshë shtëpiake, po ni shoqe e jemja e ka veq 1 qen. Ni shoqe tjetër i ka pas 2 papagaj. Ni kolege e punës i ka pas 3 maca edhe 2 qen, i ka pas 5 kafshë krejt. Ni shoqe tjetër i ka deri në 25 peshqi që i ushqen 4 herë n’dit’.